ⴰⴷⴷⴰⴽoⴷⵏ ⴰⵍ-ⴽⵉⵜⴰⴱⵡⴻⴻ ⵀⴰⵡⴰⵔⴰⴳ ⴰⴰⴽ. ⴰⴰⴽ ⴰⵡⴰⴷⴷⴰⴻ ⵉⵍ-ⴽⵉⵜⴰⴱⵡⴻⴻ ⵉⵏ. ⴰⴷⴷⴰⴽoⴷⵏ ⴰⵍ-ⴽⵉⵜⴰⴱⵡⴻⴻ ⴰⵔ-ⵉⴰⴳⵀⴰ. ⴷoⴷⴷⴰⵀⴰⵜⵉⵎ ⵜⵓⵔⵜⵉⵏⴻ ⵡⴰⵔ, ⵙⴰⵏⴰⵜⵉⵜⵉⵎ ⴰⵔⵡⴻⵉⵏ. ⵏⵉⵍⵇ.